إيه متابعة الأخبار مهمه باش تكون عاى درايه بكل ما يحدث في العالم و في محيطك و تقدر تتخذ قرارات أفضل في حياتك اليوميه، من مميزاتها أنك تبقى مطلع الأحداث السياسيه و الإقتصاديه و الإجتماعيه لكن في نفس الوقت ممكن تولي الأخبار عندها تأثير سلبي على حالتك النفسيه إذا كانت دايما مليانه بالسلبيات، يعني لازم تكون حذر و توازن بين تحديثات و الراحه.